Mille sa mi kassipujalõ süvväq olõ-õi andnuq? Mi opõ üteh ja ma ütli, et suq kõrd um tälle süvväq andaq. Maq ei saaq, ma olõ tu- kotost ärq. Ma tulli ilda õdagu kodo ja näet, kass um süütmäldä, näläne, krjaun', krjaun niimuudu njaug. No kuis nii saa?